ازا التقيت بشخص جديد في حفلة اولا سابدأ بالكلام معه، واقول <hesitation> مرحبا انا سيلا، سعيد بالتعرف عليك <hesitation> كيف تعرفت على صاحب الحفل، <hesitation> هذا السؤال يساعد على بدء محادثة ودية ويعطي فرصة لتبادل المعلومات عن الاهتمامات المشتركة، بعد زلك <hesitation> يمكنني متابعة الحديث عن الهوايات او الانشطة التي يستمتع بها كلا منا مما يسهل تكوين صداقات جديدة.